أرواح ترا خاوتي اليوم نوريكم هاذي البرج هذا <hesitation> هذا برج راه أثر من الإستعمار <hesitation> الفرنسي هذا الأثر، وهذا راه كانوا مدايرينو <hesitation> كلي زعما سكنة مديرين يسكنو فيه الجيش الفرنسي، ودايرين فيه فيه حتى شنبر راكم تشوفو هنا أسيدي شنابر راهم يعذبو فيهم الناس، وكاينة هذي شمبرة الظلمة يعيطو لها شمبرة للظلمة، هاذي راهم كانوا يحطو فيها الناس تما بالشهر راهم في الظلمة.